Noq, tervüslikkus ja maik? No kuis ma ütle? <noise> Maiguainit tulõ pandaq. Ja, ma'i tiiäq, võid ei olõq jo veidüqtervüslik. A ku panõt võidu, no egäl juhul saa hää asi.